Penselinii ak ishin huji midaasit. penselinii wofaan chooreni shuleenen ijoolen hintumiti ijoole barsiisen tun, amootu mara biri inama wachoraajiakaant akan tumieta duum mara biri ishi chooreni duum rangi tuun irjeebisen amo kabla atin choorati gudio hiishenin dursa ishian chooreni duum rofu rangi tuunin irjeebien